لا بصراحة منحبش نبدل اسمي خاطر اسمي معناها أنا اسمي معاناها فترة تعدات ، اسمي معناها توا أنا حاليا ، اسمي معناها أنا شنيا عند العباد ، يعني اسمي مرتبط بأشياء مرتبط بتفاصيل مرتبط بصفات ، مرتبط ببرشا حاجات معناها منحبش نبدل اسمي علخاطر منعرفش شنيا معناها اسمي لا ، اسمي بالنسبة ليا أنا هوية ونعتز باسمي ونحب اسمي.